Ny vantozy da tsy ino i io fa fitaova ampiasaina amin'ny fandiovana fantsona tsentsina amin'ny alalan'ny fanapihana hery vacu hanalàna ny maloto. Io zany da tena matetiky ampiasain'olo amin'ny fiaina andavanandro.